Prayɛ yɛbadeɛ bia sɛ wokɔ fie biaa mu a bi wɔ hɔ. Ɔkyerɛ ahoteɛ. Nti sɛ wokɔ fie biaa mu ne prayɛ da hɔ a, adwene a ɛba wotim ne sɛ fie hɔfoɔ bɛ ho te. Firi sɛ prayɛ ne bɛde pra fi ne adeɛ biaa ɔɔtane biara firi fie. Nti yɛ nananom koraa anaasɛ mpanimfoɔ yɛbɛtoo bɛ asaase yi so no, bɛwɔ gyidie ɛ sɛ wode prayɛ pra wie a, wokyim no ne wode ato baabi yie. Firi sɛ honhom bɔne bi ba fie hɔ a ɔtim bisa prayɛ no neɛ ɔkɔɔso fie hɔ nyinaa. Nti sɛ wo wie ne wamfa no anto baabi yie a ɔbɛbɔ mo kwaadu akyerɛ honhom bɔne no na afei ɔde bibia ɔpɛ biaa ayɛ ho. Nso sɛ wode no to baabi yie a, mpanimfoɔ wɔ gyidie sɛ ɔtim twitwa gye hɔfoɔ nyinaa. Ɔnoaa nim sɛ ne dwumadie ne sɛ ɔbɛpra fi. Nti prayɛ deɛ ɔyɛ adea ho hia paa yie. Neɛ bɛde abɛ popa ayɛ anaasɛ mmorɔfo yia bɛde rubber ayɛ no ne nyinaa yɛ adea ho hia wɔ fie biaa mu.